2018 ஆம் ஆண்டு துடிப்பானதாகவும், உருமாறும்தாகவும், கலாச்சார மற்றும் உலகளாவிய மைல்கற்கள் நிறைந்ததாகவும் இருந்தது. பிளாக் பாந்தர் ஒரு உலகளாவிய நிகழ்வாக மாறியது, தடைகளை உடைத்து, திரைப்படத்தில் பிரதிநிதித்துவத்தைக் கொண்டாடியது. இளவரசர் ஹாரி மற்றும் மேகன் மார்கலின் ராயல் திருமணத்தால் உலகம் ஈர்க்கப்பட்டது, அடுத்த பட்டியலில் ஆதிக்கம் செலுத்தியது. அரசியல் ரீதியாக, கிரேட்டா துன்பெர்க் போன்ற பிரமுகர்களால் வழிநடத்தப்பட்ட காலநிலை செயல்பாட்டிலிருந்து, அமெரிக்க இடைக்காலத் தேர்தல்கள் வரை, மாற்றத்திற்கான இயக்கங்களை உலகம் கவனித்தது. தனிப்பட்ட முறையில், பிரதிபலிப்பு மற்றும் வேகத்தின் ஆண்டாக உணர்கிறது - பலர் தங்கள் குரலைக் கண்டுபிடித்து புதிய அத்தியாயங்களில் அடியெடுத்து வைக்கும் நேரம்.